أكيد التصويت مهم لأنه يعكس رغبة الناس ويعطيهم جوة في اتخاذ القرار، كل صوت له قيمة، وجد يكون له تأثير كبير على النتائج، إذا كثير من الناس ما صوتوا ممكن تكون النتائج ما تعكس رغبة المجتمع بشكل صحيح، كمان التصويت يعتبر واجب وحق وعلينا استغلاله لضمان إن آراءنا تنسمع.